Cwii tsꞌaⁿ na wiiꞌ chquio luaa cwii nnom na nnda̱a̱ nluii ñequioñe jom nluii cwii ndaatioo na nnda̱a̱ nncꞌom yuu na nnda̱a̱ nncwa ndyee tsco tsꞌoom ta̱cachi ndoꞌ mati nnda̱a̱ nluii yuu na nntꞌiuu chjoo ndaa yuu na nncwa cwii wee oo ndyee tsco tsꞌoomnioom xꞌee chmeiiⁿ ndoꞌ mati jeꞌ nnda̱a̱ nluii na nntꞌiuu cwiicheⁿ ndaa na nncꞌom yuu na nncwa chjoowiꞌ tscolcoo, nncwo ta̱xueeⁿ wee, nncwo chjoowiꞌ ta̱tsjaⁿꞌndyaꞌ nncwo chjoowiꞌ tsco eucalipto nncwa cwii ta̱ta̱ ꞌndaa ndoꞌ na cwimacanda̱ nncwo cwii xjotsuaꞌnaaⁿ tsiomꞌ yuu na nñꞌeeⁿꞌ tsiomꞌ naquiiꞌ ndaatioowaaꞌ ndoꞌ xeⁿjnda̱ tsꞌaⁿ jeꞌ nncꞌom juunaꞌ na wi witi.